Wahi a ka puna he wele aia nō he kanahikukūmālima kaukani ʻaʻoi ʻano ʻapala maʻo kēia ao honua holoʻokoʻa akā wahi a koʻu kūpuna a maʻo kaʻu ʻike ponoʻi. U ʻOluʻolu wau i ke Granny Smith a me ka Fuji a me ka Honey Crisp no kuke ʻana ʻOi aku ka ʻono noʻu.